يا صاحبي أعرف انك تحب تاكل كل الأكل وتستمتعي بكل حاجة لكن لازم تاخد بالك. أنصحتك كتير سكريات وهي أكثر شي ممكن يسبب لك كثير من أمراض، خليك تلعب لازم تحافظ على صحتك يا صاحبي، خلي الأكل الصحي راح يفيدك كثير وفي كل ما تشتهي خذ من الحلويات كميات قليلة وما تكثر منها الكثير القليل يكفي، وإن شاء الله تكون في أحسن صحة وفي أحسن حال.